Izaho zen̈y kôa fa andeha hiboaka, izaho dônko mila ten̈a ny fihoman̈a-nakà araiky ten̈a milaminy ndraiky dilà tsara, eo amin'ny efatra amin'ny dimampolo minitra eo dônko e, eo ten̈a ny mahampy tsara izaho.